Lu cursali mi fa pinsari a li picciriddi chi currinu ‘n campagna, filici e senza pinsera, assicutannusi e babbiànnu, cu lu venticeddu chi pari chi jucassi cu iddi. Oramai di picciriddi chi jocanu a l’apertu si nni vidinu sempri chiù picca. Stannu ‘ntanati dintra cu lu telefoninu e nun sannu chiù divirtirisi currennu fôra comu si faceva na vota.